Waaw su ma jugee fii dem suñ dëkk suma mag defaay jog daanaka léegi-lee duma fa dee am nelaw léegi-lee paski am na yenn lekk su ma ko lekkee damay bàyyi naa xel ni dama dee nelaw. Genre i neni baxal yii nii. neni firiir, lekk yu am appétit nii su ma ko lekkee be suur, su ma demee pomp dama dee gën di am nelaw foofu, te duma di am foofu seere lu bare waaw. Waaye su ma nekkee fii ñam yu ñàkk fayda yi daanaka su ma koy lekk du may damay gën di ñàkk nelaw rekk paska dumaa di a ñam yu baax yi nga xam ne moom laa di bugga. Léegi-lee su ma amee xaalis oggu. Waaye su ma amul xaalis daanaka loolu laay lekk. Loolu moom su ma ko amee damay gen di am nelaw. Nen bu baxal daal moom baax na torob soo koy lekkee guddi ak ay soow yii nii, di ko lekka ba nga regg ak fruit yii nii mu gën di bari liŋ koy lekk <hesitation> sa lekk yi, te seetlu naa su ma demee kombo dama dee gen di am nelaw tuuti. Ci laa de gën di am nelaw fii waaw seere tamit dam dee seere lool bu ma nekkee ci paska diw dafay wane seere, te suñ njel bi diwliñ bi day jël di bari toggu. Xale yi seen toggu yépp léegi diw la. Su ma fi nekee daal damay gen di bari seere. Defaay dem.